sæl og veriði velkomin í vikunnar í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við sögðum meðal annars frá gervilundum í Hrísey heyrðum af bruna í Seljaskóla í Breiðholti kíktum á fyrri undankeppni Eurovision þegar á næstu árum gæti farið að vanta lögreglumenn á Íslandi í nýrri löggæsluáætlun sem gildir til ársins tvö þúsund tuttugu og þrjú kemur fram að það á að reyna að ráða fleiri konur í lögregluna þannig að þær verði alla vega þriðjungur lögreglumanna það eru mörg markmið í áætluninni eitt þeirra er að kanna reglulega hvað það þarf marga lögreglumenn á undanförnum árum hefur þeim fækkað talsvert í febrúar tvö þúsund og sjö voru sjö hundruð og tólf lögreglumenn á en þeim hafði fækkað í sex hundruð fjörutíu og fimm á sama tíma tvö þúsund og átján þá er ekki víst að það séu nógu margir nemendur í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri íbúum fjölgar líka og mjög margir ferðamenn fara um landið

að tryggja að það séu nægilega margir lögreglumenn til að sinna útköllum og eftirliti um allt land í áætluninni er líka stefnt á að konur verði þriðjungur lögregluliðsins nú fyrir helgi var kona í fyrsta sinn

sinn skipuð yfirlögregluþjónn hér á landi Bjarney s leiðir rannsóknardeild og almenna deild hjá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum um helgina var haldin í Norræna húsinu og margir forvitnir gestir fræddust um umhverfisvænan lífsstíl dagskráin var fjölbreytt og markmiðið var að kynna hvernig má gera við hluti og lengja líftíma þeirra í stað þess að henda og kaupa nýtt

var að gera við allt frá reiðhjólum til

tólfta heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna var í brennidepli það er ábyrg neysla og framleiðsla og snýst um það hvernig fólk getur dregið úr óþarfa kaupum og fyrirtæki geta búið til vörur sem endast vel á hátíðinni var hægt að sækja alls konar smiðjur námskeið og sýningar sem áttu það sameiginlegt að kynna leiðir til að nýta betur verðmætin allt í kringum okkur meðal annars var boðið upp þar sem gestir og gangandi fengu aðstoð við að bæta og breyta fötunum sínum þar var líka þar sem krakkar gátu kynnt sér undraveröld hafsins frá mörgum hliðum bráðum verður byrjað að byggja Hús íslenskra fræða við

grunnur hússins hefur staðið tómur í rúmlega sex ár kynnum okkur málið lengi hefur staðið til að reisa hús undir gömul og verðmæt íslensk

handrit og sinna rannsóknum á öllu sem tengist íslensku máli í húsinu sem nefnt er Hús íslenskra fræða verður Stofnun Árna Magnússonar og fleiri stofnanir þar verða líka varðveitt margvísleg gögn um íslenska menningu handrit og skjöl fyrsta skóflustungan var tekin í mars tvö þúsund og þrettán en fljótlega eftir að grunnurinn var grafinn var byggingu hússins frestað þáverandi ríkisstjórn ákvað að nota peningana í annað og láta húsið bíða en nú hefur verið ákveðið að byggja húsið og það á að kosta rúmlega sex milljarða króna á þeim sex árum sem grunnurinn stóð tómur myndaðist lítill skógur á botni hans trén verða flutt úr Vesturbænum upp í Heiðmörk og gróðursett í

næstum tvö hundruð plöntur uxu í grunninum þar á meðal ösp víðir birki og fleiri tegundir Guðrún Nordal forstöðumaður Árnastofnunar afhenti formanni

Skógræktarfélags Reykjavíkur fyrstu á ársfundi stofnunarinnar Guðrún segir að það sé mjög mikilvægt að geta sameinað alla starfsemi í íslenskum fræðum á einum stað áætlað er að húsið verði tilbúið árið tvö þúsund tuttugu og þrjú átakið hjólað í vinnuna hófst fyrir helgin og hafa yfir fjögur þúsund manns skráð sig til þátttöku þátttakendur eru hvattir til þess að hjóla ganga hlaupa hlaupa eða nýta annan virkan ferðamáta til og frá vinnu keppt er milli vinnustaða um fjölda og heildarfjölda kílómetra átakið hjólað í vinnuna stendur til tuttugasta og áttunda maí ertu vanur að hjóla í vinnuna mjög vanur ég er búin að hjóla núna í sjö daga þetta er bara nýtt líf keppnisskapið hefur leitt til þess að öflugustu vinnustaðirnir eru þannig að síðustu dagana er fólk að taka auka hring í kringum höfuðborgarsvæðið til að safna stigum hvað er langt síðan þú

í vinnuna ég hjólaði í gær

gær í þá álmu þar sem mesti eldurinn hafði logað en skólastarf var fellt niður tilkynning barst um eld í Seljaskóla rétt eftir miðnætti á sunnudag þegar brunaboði fór í gang slökkviliðsmenn fóru fyrst upp á þak í reykkafarabúningum og reyndu að komast að eldinum og slökkva hann þá kom í ljós að vel festar og erfitt að gera gat á þær til þess að komast að eldinum mikill reykur steig upp af skólabyggingunni hitinn varð svo mikill að það var hættulegt að vera á þakinu þá var fenginn

til þess að auðvelda slökkvistarfið eldurinn logaði í einni álmu skólans en þær eru vel aðgreindar hver frá annarri og því barst eldurinn ekki víðar um skólabygginguna eftir að það var búið að slökkva eldinn var mjög mikið vatn í húsinu ekki er vitað hvernig

kviknaði í nú þarf að finna bráðabirgðahúsnæði fyrir nemendur skólans lundabyggð er að verða til í Hrísey en lundarnir þar eru dálítið óvenjulegir því að þeir koma alla leið frá Kína og eru úr plasti hugmyndin kviknaði fyrir tveimur árum og markmiðið er að búa til lundabyggð

við erum með nokkra staði hérna í eyjunni þar sem við ætlum að koma upp svona

og hér erum við í dag bara til að planta þessum

eru rúmlega fjörutíu tegundir varpfugla í Hrísey en þar eru engir lundar lundinn flýgur um Eyjafjörðinn reglulega og leitar sér að æti en hefur ekki sest að í Hrísey eins og á flestum eyjum

í kring ef verkefnið gengur vel og lundabyggð verður til í Hrísey myndi það styrkja og stækka lundastofninn það gæti líka verið gott fyrir ferðamennsku því lundinn er vinsæll fugl og margir ferðamenn sem sigla um Eyjafjörð spyrja um hann þetta er sannarlega vinsæll fugl og við finnum það í hvalaskoðun hjá okkur að það er mikið spurt

gera það að verkum að fleiri ferðamenn

hingað til eyjarinnar þetta myndi verða partur af gönguleið í Hrísey

allt til bóta og skemmtunar hefur bara verið rúmar tvær

til hamingju með velgengni hafi verið sökkt af ísjaka en það hafi þurft

til að sökkva myndinni

sem hann leikstýrði líka er enn á toppnum tæpum tíu árum eftir að hún var frumsýnd

eiga samt ekki langt í að slá metið

tvö þúsund og nítján byrjaði með pompi og prakt um helgina á appelsínugulum

athygli á dreglinum og fjölmiðlar allra landa voru ólmir í að ná tali og ljósmyndum af hópnum búningar hatara hafa vakið mikla athygli í keppninni og það er kannski ekki skrítið mikil spenna er fyrir hátíðinni og margir forvitnir að vita hvort

tekst að komast upp úr undankeppninni listamenn frá fjörutíu og einu landi gengu og eins og venjulega var fjölmennt á þessari sextugustu og fjórðu Eurovision hátíð eftir

komst í gærkvöldi áfram í úrslit Eurovision það er í fyrsta sinn

sem Ísland kemst upp úr undankeppninni sautján þjóðir tóku þátt í undankeppni Eurovision sem var haldin í tel Aviv í Ísrael í gær hatari var númer þrettán í röðinni og flutti lagið hatrið mun sigra það var mikil spenna fyrir atriðinu enda hafa fjölmiðlar bæði hér heima og úti keppst við að spá fyrir um gengi lagsins margir Íslendingar eru bjartsýnir á að hatara gangi vel á laugardaginn og aðrir spá þeim líka góðu gengi það var mikil spenna þegar sigurliðin voru kynnt og Ísland var áttunda lagið sem var talið upp af tíu á morgun verður

seinni undankeppnin haldin og þá kemur í ljós hvaða tíu lönd bætast við í úrslitakeppnina á laugardaginn við vonum svo auðvitað í þessu tilfelli að hatrið sigri Alþingi hefur samþykkt frumvarp Svandísar Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra um þungunarrof eftir mikla umræðu

á þinginu frumvarpið var samþykkt nú í vikunni fjörutíu þingmenn greiddu atkvæði með og átján á móti en þrír þingmenn greiddu ekki atkvæði og tveir voru ekki viðstaddir þegar barn verður til byrjar fyrst að myndast fóstur í maganum á mömmunni fyrst er fóstur bara pínulitlar frumur en smám saman vaxa þær og verða að barni þungunarrof er þegar læknar stöðva meðgönguna á fyrstu

vikunum það er bara gert ef það er mjög góð ástæða fyrir því margir þingmenn sögðu hvað þeim fannst áður en það var kosið og það eru ekki allir sammála um frumvarpið það sem þeir eru aðallega ósammála um er hvenær má framkvæma þungunarrof það ætti helst að gerast fyrir lok tólftu viku meðgöngu en samkvæmt frumvarpinu má rjúfa þungun konu ef hún biður um það til loka tuttugustu og annarrar viku meðgöngu það mætti bara gera ef líf konunnar eða fóstursins væri í hættu og þá þyrfti samþykki frá tveimur læknum til að staðfesta að þau væru í hættu kvikmyndahátíðin í í Frakklandi var sett í sjötugasta og annað sinn í gær hátíðin er ein virtasta kvikmyndahátíð í heimi og hefur verið haldin í um níutíu ár hátíðin stendur í tólf daga og og ein kvikmynd keppir um hinn eftirsótta í ár nýjasta kvikmynd leikstjórans og Hlyns Pálmasonar hvítur hvítur dagur hefur verið valin til þátttöku á svokallaðri viku gagnrýnenda sem er á hliðardagskrá hátíðarinnar myndin verður frumsýnd á fimmtudaginn og Ingvar e Sigurðsson fer með aðalhlutverk í henni það hafa bara tvær íslenskar kvikmyndir tekið þátt í hátíðinni áður kona fer í stríð eftir Benedikt Erlingsson í fyrra og eftir Ásdísi Thoroddsen árið nítján hundruð níutíu og tvö hlynur segir að það sé þó mikill heiður að fá að vera með sérstaklega þar sem hann hafi fylgst lengi með viku gagnrýnendanna tekið var á móti hópi flóttamanna á Hvammstanga á þriðjudagskvöld þau segjast mjög fegin og þakklát fyrir að vera komin á

áfangastað og segjast vera komin heim þeim fannst þó smá skrítið að hér væri enginn snjór þau voru tuttugu og þrjú sem komu til landsins tíu fullorðnir og þrettán börn þau koma frá Sýrlandi og munu eiga heima á Hvammstanga en í gær kom annar hópur sem sest að á Blönduósi sjálfboðaliðar hjálpa þeim svo að kynnast Íslandi betur börnin læra íslensku í sumar og byrja í skóla í haust fólk frá velferðarráðuneytinu og Rauða krossinum

tók á móti þeim og sýrlensku systurnar

buðu samlanda sína velkomna hvað er þið búin að búa lengi á Íslandi

góð ráð læra bara mikið svínin éta lífrænan úrgang frá heimilum sem annars hefði brotnað niður og myndað lofttegundina metan sem er sterk gróðurhúsalofttegund hingað til hefur verið ekið rúmlega sjötíu kílómetra leið með lífræna sorpið þá kom upp hugmynd um að láta svín éta það í staðinn svín hafa mikla matarlyst og eru algjörar alætur á mat svín hafa reyndar áður verið á Borgarfirði og fengu afganga frá veitingastöðum

Borgfirðingar hins vegar stofnað félag um

sótt var um styrki í verkefnið enda kostar töluvert að koma upp góðri aðstöðu fyrir svín þau eiga að geta hlaupið um og teljast svokölluð það styttist í heimsmeistarakeppni kvenna í fótbolta í Frakklandi þar sem bestu kvennalandslið heims keppa um heimsmeistaratitilinn fyrsta heimsmeistaramót kvenna fór

fram fyrir tuttugu og átta árum eða árið nítján hundruð níutíu og eitt undanfarin ár hefur þýska liðið verið með þeim allra bestu liðið birti nýlega auglýsingu á samfélagsmiðlum sem hefur vakið mikla athygli margar af bestu heims spila með þýska landsliðinu þar má meðal annars nefna miðjumanninn leikmann

auglýsingunni gera þær grín að fordómum sem þær hafa mætt og því að fólk horfi minna á fótbolta kvenna en karla þær spyrja hvort fólk viti hvað þær heita og benda á að þær hafi unnið heimsmeistaratitilinn átta sinnum h m í Frakklandi byrjar sjöunda júní og stendur til sjöunda júlí og allir leikirnir

verða sýndir í beinni útsendingu á RÚV og RÚV tvö nú

tekur nú við hæ ég heiti Sóley Sif Jónsdóttir og ég er ellefu ára uppáhaldsbókin mín er Harry Potter

er að reyna að ná honum og eina vörn hans er skólastjórinn hans af hverju

er örugglega af því að hún er rosalega spennandi og frumleg og ég gæti lesið hana endalaust ertu búin að lesa hana oft nei af því

það eru svo margar bækur í seríunni að það myndi örugglega taka mig rosalega langan

rosie Johnson frá Bandaríkjunum vildi fagna áttatíu og sex ára afmælinu sínu með stæl og ákvað að fara í fallhlífastökk hana hafði lengi dreymt um að stökkva úr flugvél og segir að það sé aldrei of seint að láta drauma sína rætast hún getur nú strikað þetta af við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar